Sinuankoore, sabi hannde hannde kaa woni ka njimmi nande. Sabii mi waawa nande ka. Miɗe nana angele, miɗe nana arabe, mide nana fulfulde, ana heƴi kan. Kanka jooni kaa tawtata ɗiiɗoo haalaaji taweteeɗi kaalteeɗi e aduna oo, <hesitation> nafaa du ana heɓee e mun.